<hesitation> Ny anjara asan'ny fomban-drazana amin'ny fiarahamonina ankehitriny zany a magnamafy ny fie- ny fifank- fifandraisana ny fiarahamonina de am- a fagnampin'zaigny a mba tsy hahavery le hoe maha-fianakaviana araika de io fomban-drazana io zany a karazana marika hoe ivondronan'ny fianakaviana raika ary if- ifakantarana sibebe kokoa zay zany no tegna a- asany amin'ny zao fotoana zao.